A taka nka yujnu ye kua'a ñuu nda'vi ya á, jna ni kuu jnuyāā, jnuñu, jnundēē, eh, chikue yuu, chini'ño, jnuño, jnuyuxe, <hesitation> jnu lixi cho, jna ni kuu taka ye naá kuu lo iyo ya á, jnuyōkō lí, jnu yaka lí, taka ye naá kuu ye lo iyo á, na jnukava lí, ye naá kuu ye lo iyo ya á.